أحلى ذك <hesitation> أحلى ذكريات الطفولة عندي وجت كنا نصيفوا مع جدي ونلعبوا في الحوش الكبير ونجعدوا نحكوا قصص بليل، ذكريات منمة على خاطرها ت اتعلمنا قيمة العائلة ولمة الأحباب و <hesitation> كنا نلعبوا مع بعضنا في الساحة أو في السيجات، أو وجدتي وكانت الأجواء العائلية حلوة حلوة وتهبل.